Ayi alama ta abidu gildu, gildu gaabis jede hm ma nongus moyo min gildu, moyo kan nongus min gildu gildu gi abis. Maana to aju azol kede asurubu moyo ketir. Nongsan ta moyo min gildu wede alama min alama kubar ta abis gildu

Hakikisha moyo al ta gi asurub fi ta amani ya kan moyo de rakabu, kan kaman hafidh Kati ras to, kan gi rua asurubu gi gata, ya moyo al bi hakikisha gal fi kwesi te asurubu wu kaman te amani

Dakti dom te foo gi kun ta alama ta waja rasu te gi asuma gil taki gi kasurukasuru te gi asuma kisilan waja de ya alama al ge weri neta dom te foo sokole pressure te foo deya alama al gi weri.

Kan Mariya amilan kan uwo tim ma shahar talata arba aju kede uwo ruwa fi dictar mushtashfa kede uwo ligo kede uwo ligo matibabu au ma shifaa ke uwo ligo dawa kede uwo abidu kede uwo ligo dawa shar kan kun arba kede uwo ruwa fi mustashfa kede uwo ligo dawa al kede aunu uwo.

Ana gi wedi no wasiya je gal kede uwo soo juhudi kul adala, uwo gi ayin afiya te nyereka de kwesi wu kede uwo arija dar te nyereku ta tinin au al gi arija fogo de, bada uwo wedi nomon nafas barau barau

Taalim saadu zaidi kalam anas kan maruf je gal lim badu batal, asede taalim fata ena tomon ke omon aruf ja gal lim badu bila sokol te chunga ama bila hafiz nafsi tomon hattar bi jib nomon ayan ta godogodo, ma kaman mon gi ligo ayan al gi awaja ,gi jib awaja fi aryan tomon.

Dalil ta huzun, ita, ita bi ain fi wijihi te azol, azol kan welif mo uwo, ita bi ain wajihi to kan ya uwo mafi, gi weri dalil ,ta huzun

Taalim gi kun athar fi nafsi tena ,kan na ma aruf kwesi ta taalim, taalim al fut ma ma fikira taki al ta al ma kwesi ta ,gi kara jib ne ajol fikira al batal de ya taalim al batal ma group al batal kaman

Gifutu fi TV ma radio

Ajira fi mazra teina ne gaajira leserif ne gajira ful, ne gajira matoke be gajira gwanda ne gajira haja Al negakul ja layu, negajira fi mazra teina

Ahh, fi abidu te agder kashifu, ehh bada usbu tinin, dukur kan kalas bada usbu tinin te arija ruwa, te agder arija ruwa kashifu rua ligo neta, eh mathalan, eh bada shahari ,nam, mon ajama dole al gi soo fi ilim ta kalam te wutibab wede, wu ta daktar de, mon ja kelem nena wadin kalam na gi asadu omon, ayan ta sukar wedede ,gi kashifu wajib mara kam, gal aa fi shar tinin te agder ruwa mara wai au shar talata mara wai ,ai, mma mara milan zaidi

Werim kan ja fi gildu kan fi sudur Wala fi bakan taan yoyote fi gildu aju keshif ta diktari yaa bi faham sunu yal te bi ligo Fogo matibabau

Alahamdulillah min hataf al kan ana aju kede yal agara moo, kede omon ligo kidima, wuu yal kede raba ma dasturi, ma terebiya al kwesi, yal kede endi deeni, ayi wedede kaman rabana wedi athar too fogo omon

Sokol Al gi karabu gi kalasu, aju kede o ruwa kashif dom tou Kalam pressure ma ulcers ya gu kutu gudra ta ragi gi kalas ya aju kede o ruwa kashif dom tou Kila saa kedeoo

Num ,min, num fi ju jua tandarua, hakikisha ne kila ajol fi jua usra kede gi num te, akhil te tandarua

Kan ana gum min num, ana gi agara duwa ta gum min num, ana adaku sunun, ana amsuku wudhu dukur ana rua fi salah

Kalama al gi weri dalail huzun al gi kun fogo ita gu weri tagder kun ras taki abidu waja de gi weri huzuni al agder kun ras taki abidu mashi gelba taki gi dugu saa kulu.

Mon gi ligo mashakila ta yal wele gi gal gal omon fi kambi kutu wadin amili logo lisa mon kalas garaya ma wu ta tineni mon endi mashakil ta mushkila ta gurus ta zidu garaya tomon, wu mashakil ta talata ajat tomon al omon aju kun.

Taalim al ana alim te rutan Nubi wede ana ligo fogo ma gal ana bara, na milan ligo kan wede faida fogo milan, faida ligo milan

Muwasalat al fi fi umma ta tai, fi naah, ne kelem Gari al gi dusu ma kura, wu fi al na arufu ja boda boda, dukur kaman ketiri ta anas kan gi rua fi mahal de mahal gi tumiza muwasalat ab amma, muwasalat ab ta anas kulu, ama anas al kan endis kaman muwasalat tomon ta binafsi mon kaman fi gi awun kaman umma

Teriga al gisher te aliju malaria fi yal, aju kede ayin gal mon gi num tete tandarua kalam ya bi awun zaidi fi gwam

Aaa Waze teina negi zaidi Waze negiii Ina teina gi isab mara wayi kidini sana talataa. Ata kan nyereku ja mujun gi kelem ita de ina guruwa wedi ita na malim kede alim adi. Ita

Nyereku Al gi ligo vitamin ita gainu gildu tou namna al fi moo, kan nyereku gi akul kwesi su ras to gi Kun kwes asuwe gild tou gi Kun kweis semini al gi ligo maa gildu tou gi Kun gododo gudura tou kaman gi Kun fi.

Mama ma baba fi be Mon endis ta amsuku badu kul fi namna ta raba yala me wedi taalim na yala. Nas mama ma baba Mon endis ta amsuku badu kede umon kun haja wai

Mujtamaa aju ahh aju alim taalim.

Nyereku tai kan ana ain afiya too kwesi, uwo gi alab kwesi, uwo endi raha, de ya te bi faham jegal vitamin fi gildu too gitim kan uwo gi akul kwesi, uwo gi alab kwesi, uwo gi ben kwesi uwo asas

Ana gi soo kidima tai min minsub ladi saa ashara, ana amula safa, bu batal, saa al an gi asuma ligo ana endi gudra mafi, dukur bakan wede an gi agder soo kidima mafi, de ya batal te kidima tai

Hiwaya tayi yaa Kun logo ana Gi aInu gali rutan tayi ta Nubi gu ruwa gidam kaman gi raba

Ana gi furai zaidi ligo badu ma anas ma kubaniya jedidin Kalam ana gi alim ketir kalan min omon

Akir ta usbu an gi seli Sala tayi ta juma ma asuma mawaidha au taalim Al khati. Wedi neina fi juma dukur negaabidu wiki taan de me taalim Al Ina asuma

Ribah rudu uwo maa fi islam

Garaya wajib na ragi ma mariya.

Zaman ta amili besi mariya aju kede rua fi kashifu te fi diktari kede ladi zaman al diktari wedi no, ragi kaman aju kede hakikisha gal kan mariya kalas endi batna kede uwo hakikisha mariya de gi doru fi kashifu ta batna fi diktari